هبقى عايزة ان أنا اتكلم مع الحيوانات عشان أبقى نفسي افهم هما ايه بيكون شعورهم ب اللي الإنسان بيعمله يعني عايزة اتكلم و أشوف هما بيفكروا ازاي او احساسهم ايه او ايه اللي هما بيخططوا ان هما يعملوه خصوصا النمل